Secund mi al e mei esi utimista perché parei ün a pensa che a vada tüt bin e cuindi <hesitation> che a riesa a fe determinate coze e che a pösa andé avanti cun la vita ënt ël meiur ën la meiura manera pusibil